China adha gudio kabdii adha ishian adha gudo uf inama wolachifte won gudo shangaa inama ket adha ishiane mal naden fut intal ta amtan fudentun sagale busitii sagale mal ishin busitet wor isanit nyataa amtan adhan sun wodagarisitii won sun intal tun intal amatii intal dansa intal amine gudis cholle kabduu adha ishia adha china.